कंगारू ऑस्ट्रेलिया कु राष्ट्रीय पशु च, कंगारुओ का बड़ा पैर और शक्तिशाली पिछला पैरो का वजह सी छप्पन किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार सी दौड़ी सकदिन, कंगारु एक ही बार मा नौ मीटर सी ऊँची छलांग लगे सकदिन। कंगारू का अगने का पैर छोटा होदिन और उंका पेट एक थैली होंदी जे पर उ अपना बच्चा ते रखदिन।